एक ताला कौनो भी कमरा के या कौनो भी चीज जौन चार दीवारी के अंदर रखल रहेले उके चोरी से, लूट से या फिर डकैती से बचावेला। कहेन से कि ऊ केहु के भी वहाँ जाए से रोक देला जौने भी चीज के सुरक्षा खातिर ऊ लगल हवे ताला बहुत मजबूत धातु का बनेला जेकरे वजह से ऊ सुरक्षा का जिम्मेदारी निभावेला।